Petuu ne kiatinye kelnyii eng' sapeenyu ko petut ne kikakikurech kechesan mcheset ake nekikioin rapishek, kikoitoi rapishek chechang. ko kikisere, kikikaripu piik piik piik piik piik tamanagwik lo. ko kikikonech mchesoni kechesan. kochito nekaip netai nekaip netai, kekachini rapishek elipushek pokol akeng'e. kokitoreton kokiachesen mcheson noe aeku netai kekonana rapishek eliput akenge, ko rapishek chu, ko kitamii sukul, kokitom atar alipani rapishek ap sukul, alipan rapsihek ap sukul, ako chekikang'etwon apaale tukuk chuk, kyaalen ingoroik, kyaak ngoroik chuk chechang, aal tukuk chuk chekyamakchini kei eng konyu, kyaal tukuk kiyai kiyai kyaal tukuk che chang ochei, kokeny, kokikang'etwa rapishek kidogo, kokiameche awendot awa akerot tukuk chetoma akere, kyawe apa kepe yetoma awendi, yekikuren kikuren emono kikureen yoe kikureen iin pitipei, kipekero peek chekirongdokei, kero yekipiren peek. kechesan mchesoshek chekichang ochei chekimii olae, kokeny ko ki king'etwan rapishek tutikin ale kany aalchi mamanyu kiy nee imuch kopaipachi. aalchi mamanyu simeet, aalchi simee nekinde kapsa neki kitom koroti pesho, aalchi soimoni koeku koeku sokopwatenon ako kokeny ale sa sokopaipachi mamanyu.